Arannde kaa fuu a lanndinan ɗereeji tawetee atestaasiyonŋaaji maa, e kañum sertifikkaŋaaji maa. Jonkaa lanndinoɗaa jaabaade haalaaji ɗii du, e ley golle mo ndaarataa oo. <hesitation> Haalaaji jonkaa, hooon anndal maaɗa e ñeeñal maaɗa ko naayi e golle oo.